उत्तेजना तो अपन सब जाना ही है <noise> अपन एकदम से चीड़ चि डओपन होवे। अंदर ही अंदर अपने मन में घुटन सी होवे स्वभाव भी चीड़ चीड़ हो जावे, बेचैनी जैसी होवे। अपन मानसिक रूप से ज्यादा ही परेशान हो जावा। अपने जो अंदर की भावना रेवे नि उ में एकदम से तनाव जैसओ महसूस होवे। अपन कई कई चीज को बहुत ज्यादा लॉड ले लेवा जिसे अपने मन में ज्यादा ही बेचैनी उत्पन्न हो जावे। इने ही उत्तेजना के वे है।